Mu ɲu wure bɛ'a benɛ we ɲu mu ɲu wure bɛ'a benɛ se oyi va yura a'o zun oro mu ɲu so bɛ'a benɛ a ma a ɲu ji bera twa mibini o dama wemu a'o ɲu um hɛtian o so o cɛmɛ nɛ mi o wa a'o na a filtre'a mu ma'o cɛmɛ nɛ mi o wa to mɛ coro mu ma ɲu ji abe be cruru o banara cruru mi mu ɲuso mu ma le unbɛ ro mu mian le mɛ oyi dia mu ma'o cɛme um to o vɛ ji a ɲa'a cruru mi mi o cɛmɛ wa a ho bie o tawe a mu ɲu a mu li a mu lu a mu lu